ହାଦ୍ରା ପରିଵେଶରେ ରୋଷେ କରୀବାରେ ବହୁତ ଅସ୍ପିଦାର ସମୁଖିନ ହୋ। ଭାଗ ପଡୀ ଥାଈ ଜେ ପରୀ ଖାଦ୍ଯା ବହୁତ ଲେଟ ଲାଗୀ ଥାଈ ବନେଵା ପାଈ। ଦୁତ୍ଯରେ ଖାଦ୍ଯା ବାନେ ଭାରୀ ଏବଂଗ ନମିକୋ ହୋଈ ଥାନତୀ ଅଧିକୋ। ହାଦ୍ରା ଭାଗ ହୋଈ ଥେଵାରୋ ବହୁତ ଖାଈବା ମଦ୍ଯୋଂ ନସ୍ଟୋ ହୋଈ ଥାଈ। ଖାଈବା ବନେଵାରେ ମଦ୍ଯୋଂ ବହୁତ ସମଯୋଂ ଲାଗୀ ଥାଈ ଏବଂଗ ବୈକ୍ଟେରିଯା। କିଂବା <hesitation> ଫଂଗଲ ଇଂପେକ୍ଷନ ହୋବାର ଚାଂସେସ। ମଦ୍ଯୋଂ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଈ ଏପରୀ ହାଦ୍ରା ପରିଵେଶୋଂ ପାଈ।